Undelime jawabati in telefonatin gabilo duniyan kofafisina bostalogo risa_wea kikaan safara kikani mira ju salamro aba fa jawabeaka kaga dainchina, aba fa khereaka ukearo, aba fa jawabta minin telegrafieak idrodanchina Issata taban wea damon telefonatlogo malleka sahilakros.